Bueno vina chi ni jasi inida in, ni kusomada in ste in yaji tintuyu yukani kua ni nkosa´aña yaa te tinduyu ka <hesitation> kacho´o sua ta kachi kuechi sua te iyo no ka kentee soo xi yiki, yiki’li, yiki, ti yato tintuyu te kacho sua osaa kacho ji yiki, yiki tintuyu yuu te a ni cho´o yua te mayo kente´eyo kunu in joaye te sunti tintuyu chi ku choo sua te kanto yiki ka kaa ja kastii noni sua te kaa stii moo too te kasti nti, kasti nalanu te kanto yao nu tinduyu yuga kuu tintuyu ji yiki kaka, koo vina chi ni jada tinduyoni jee kataa azucar sava kee vixiga.